Ëntà pìé ën toch 'd cutun, l'eva për disinfëté, büté l'eva s'ël cutun e dop pasé ël cutun s'ël tai, zura ël tai o e fërté ën poch e laselu süé e dop büté ün cerotto